Vana vatakiwe vasome hata mpaka hata chuo chikuu kwa sababu wakashika masomo alya ya dooka saidi we pata hata walau ajira kwa uraisi.